Pues gunbe nu th zanu, valna tchi rcaz nú gininenu ni, primerte gackbenu gack ni xmigu nu, gack be nú xina run ni, xina <hesitation> xi a nxitch la celos ni la, rathe nap’nu que gackbenú rathe ra xtix ni xina rnii ni la, arzigel ni gidienu, la xila ni velna nú vez va lani nani queity chew caloo, queity chew, einty ni gack ve nú xina nani, xina, tchi ru gackan gacknu amigos zy ni va, tchiru después vel nare rgube nú nix ga ni rgwëni dix, nixga tchiru ni vel gienu aceptar lani como novio, como chiru ni gidienenu ni chiru depende xina-xina rgui ra nú dix, xina tchiru-tchiru ni vel gicka nú lani tchiru, zëni zlua nare, zëni zlua nare, revía.